Tena azafady rô fa iaho sy fantatriko i teo oe efa natokany ho anao ty plasy idoboko ty fa raha nahafantatry iaho da sy nidoboky eto miala siny aminao rô fa iaho zao sy mety malalaky eky gn'andeanako satria eritreretiko oe tobareko totry e sy misy nasia zay nahatonga ay nidoboky amintoany etoa azafady avao.